மொழி மற்றும் சிந்தனை இடையே நெருங்கிய உறவு உள்ளது. மொழி என்பது நமது சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான. ரு கருவி ஆகும் ஒரு மனிதர் தனது எண்ணங்களை. எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை மொழி மூலம். மற்றவர்களுக்கு பகிர்கிறான் மேலும் மொழி நமது சிந்தனைச். செயல்களை வடிவமைக்கும் வழியில் முக்கிய பங்கு. வகிக்கிறது நாங்கள் ஒரு கருத்தை ஆராய்ந்தவுடன். அந்த கருத்தைப் பகிர்வதற்கும் அதைப் புரிந்துகொள்ளவுமாக. நாம் பயன்படுத்தும் சொற்கள் வார்த்தைகள் மற்றும். சொற்றொடர்கள் அனைத்தும் அதன் செயல்முறைகளைத் தீர்மானிக்கும்.